Ny ny savony anh de ilaina, ilaina alongany ny savony indrindrandrindra aminà fagnadiovana. _x000D_ Raha ohatra anao ka andeha hisasa zany anh, andeha hanasa tongotra, andeha hanasa tagnana de mila savony. _x000D_ Akeo koa raha hanasa lamba anao anh mila savony koà, raha hanasa tômôbila anao na bisikileta na môtônao io azany anh de ilainao savony aby si.